Ier l'ai vist chi chë vui stüdiave ënsema. L'eve l'istesa età? Vui uz andé ën la mema scola? Coza coza feve ënsema? Stüdié, co d'aure coze, o mach stüdié?